Karazagna planeta haiko ery neuf planeta regny: planeta Terre a, Mars a, Saturne a; avy eo koa ndraindraiky kaofa amin'ny alina regny misy karazagna kintagna le mamiratra be karaha misy rambony regny fô filaharan'ny kintagna tô ndraiky tsy de haiko tsara bekiny, avy eo ty vaingan'ny selestialy ty tsy de haiko tsara.